ما دوه زره او شپاړسم کال ته لویې هیلې درلودې. خو زه له یوه داسې زړه‌ماتي حالت سره مخامخ شوم چې ټول کال مې په غمونو او سترس کې تېر کړ. هېڅ نه غواړم دا کال را په زړه کړم. ښه به وي چې دا کال زما په ژوند کې هېڅ حساب نه شي.